Mi 'enit in mente, de poder faeddare cun sos mannos mios. O cantu sezis bellos, babbu e mama, cantu mi sezis caros e fideles. Sezis bellos ca m'azis dadu sa vida, sezis caros ca m'azis allevadu e nutridu, sezis fideles ca non m'azis abbandonadu e ca no mi azis lassadu solu, finzas chi non so istadu mannu. Sezis bellos ca essende minore m'azis carignadu, m'azis abbrazzadu cun amore, m'azis dadu milli cosas, m'azis raccontadu sas intesas dae sos mannos vostros <hesitation> inventadas dae 'ois. Sezis bellos ca m'azis istudiadu o avviadu in su tribagliu cun sacrifizios, forsi <hesitation> <hesitation> privendebos de su nezzessariu pro 'ois. Sezis bellos <noise> pro totu sas premuras e attenziones, pro totu sas preoccupasciones, pro s'amore chena limite chi m'azis dimustradu. Forsis e non minde so resu contu de totu cussas cosas e forsis <hesitation> mind'apo aggradessidu, e non bos apo nadu mai unu grazie. Ma como chi so mannu e chi bi penso, cumprendo cantu valore an sas cosas, chi dae 'ois apo rezidu. To su chi mi azis dadu, chena pretendere ricumpensa, ma senz'atteru apende s'isettu de essere bravos zittadinos. <hesitation> cussu titulu mi l'apo meritadu, est puru meritu 'ostru, pro sa bona educascione chi m'azis dadu, pro su bonu esempiu. Eo de so orgogliosu e fieru, de aere unu babbu e una mama che a bois, e intro su coro <hesitation> <hesitation> b'est sempre cunzada cussa bella paraula chi forsis no bos <hesitation> a narrer mai, grazie, ma in sa mia intenzione e in su pensamentu, custu grazie b'est sempre pro cantu campo. <noise> Sa paraula amore no devet essere beffeggiata. S'amore no est su sessu, forsi est s'ultimu chi ponet fine a totu s'atteru e daghi cussu no soddisfat de pius, est su motivu prinzipale chi danneggiat su veru amore, su chi in tempus <hesitation> no lu creen amore. Cussu est <hesitation> de su primmu de valutare ca cussu est su cominzu de 'amore pius delicadu, pius bellu, pius arra arraighinadu in su coro ei su pius pagu volgare. <noise> Amore cheret narrere affettu, rispettu ei su veru sensu de cussu amore amare essere usadu pius ti cherzo 'ene. Su bonu cherrere dat sullevu a totu, minores e mannos, sanos e malaidos, fizos appena nados, suos e anzenos. Si mancat cussu chi in meda casos est su primmu <hesitation> no esistit mancu s'ultimu, ca si enit mancu a s'affettu, <hesitation> riguardu, s'aggiudu, su cunsideru, sa donascione pro sa causa 'ona, tando si sostituit totu de odiu, guerra e atteras peleas chi imbruttan totu sos sentimentos, ponzende in <hesitation> intragnas de s'umanidade <hesitation> solu velenu. Ti cherzo 'ene li narat sa mama a su fizu appena nadu. Ti cherzo 'ene narat a s'innamoradu. Ti devo cherrere sempre 'ene ca devimus folmare una familia. Umpare nos amus a faghere sa domo, si no l'amus, comente faghen su nidu sas coppias de sas puzones pro sos fizos. Ti devo cherrere pro cando podimus essere malaidos e a <hesitation> cun s'amore pro sempre iscambiadu s'unu a s'atteru. Amore <noise> est puru pro sas cosas bellas de sa natura, fiores e atteras milli cosas. E daghi imbezzamus S'amore carrale finit, mentres chi s'atteru no devet finire, pro vivere, puru cun orgogliu pro aere profittadu s'amore veru su chi nos <hesitation> dadu forza e volontade pro affrontare sa vida, piena de cosas feas e bellas, con difficurtades e serenidade. Totos duos a cuncordu, 'e pare finas chi sa vida finit, ma puru sos fizos nende babbu e mama. Ma <hesitation> e daghi imbezzamus s'amore carrale, finit mentres chi s'atteru no devet finire, pro vivere puru cun orgogliu fieru pro aere profittadu s'amore veru, su chi nos at dadu sa forza, e volontade pro affrontare sa vida piena de cosas feas e <noise> bellas con difficultades e serenidade. Totos duos a cuncordu 'e pare finas chi sa vida finit ma intendende puru sos fizos, nende babbu e mama, ma in custu tempus presente custu amore senza fundamentu <hesitation> est battende esitos bonos, avviende s'umanidade in sos peus, in sos peus logos cun indirizzos imbagliados, andende a sensu unicu chena chircare mezus vias. E tando custa paraula <hesitation> amore non devet essere usada pro su sessu. Faghimus amore no b'istat tantu <hesitation> ca s'amore pius mannu, e atteru, cun sos sentimentos pius prufundos, de sos cales at bisonzu totu su mundu. Amore. Amare, amore, isbandieran sas buccas de sos pius. Un'amore usadu pro un'iscopu chi no naro lassende a un'ala su veru sensu de sa paraula, sa cale sostituit cun sa frase, ti chelzo 'ene, e si podet aggiungere puru sinceramente. Cussa paraula bella e delicada devet essere in realidade pius pratigada, pro <hesitation> unione chi sa natura at predispostu non solu pro sos umanos ma, pro s'esempiu, pro sas puzones chi <hesitation> accoppiados pro si faghere su nidu umpare, ei sos fizos puru in su insoro lis poden narrere babbu e mama. Ma como custu amore bellu s'est trasformadu comente una merce de cunsumu, chena essere leadu in cunsideru pro su meritu chi at. Ed est pro cussu chi finzas sa terra siat attediada pro su malu trattamentu de chie l'est abitende Ca no esistit pius amore, a medas cosas chi sa natura non offrit, pro nd'aere bonos fruttos materiales e morales, chena porrere fattu a malos indirizzos <hesitation> sos chi sun de malos resultados. Sas feminas an perdidu su rolu insoro, sos omines e meda giovanos <hesitation> <noise> ischiavos de sa droga e de atteras abitudines chi si sun ispartas causende conseguenzias chi zertu no recumpensan sas cosas postas <hesitation> un'ala, primmu de imbucare in s'istrada, ue si passat cun difficultade. Si invece custa paraula amore fit istada usada pro <hesitation> pro bonos usos si fit evitadu su malu agire in modu chi <hesitation> esseremus vividos in paghe e bona armonia cun pius pagas preoccupasciones e pauras.